Basilé baan irégmé nicaméné do basilé babu bufaak buséér bo boomé basilé bara écééb yara éluw. Ēni uñowoom injé bo gacaméén bo kankaan basilé basunsuum, baan éni ucoho bo bala bécoho bénéén bo gapiyo, éni may ilako fucé ikéén ékori nijé inomul éluw niŋaar iséét buganoom gusiil jicoho, wala nijoow baan inja gunoméén mé siluw sén sinaaŋ, ninomul nibang nicoho. Néni icoho bo sén imiir irok nang nicoho coho marok fofunaak sén icoho memeek.